साबुन सबको थाह बणइ साबुन कथी कथी काम मा लगोसइ कहाँके । कुनुहु सरसाफा लुगा फाता करके तहिया लगोसइ । कुनुहु यापन दहियामा, मुहावामा सबह । देहिया जङरावम कहियो काली झिन झिन घाउ सबह निकणसइ । उहे सबुनावा लगाके डौल बनोसइ जुन जणिबुटिसे बनल हसइ उअ बनवमा पावे वाला जणिबुटिसे बनल हसइ । ओकरहिमा निमिक बनल हसइ, रिठ्ठा से बनल हसइ । हसे उअ उतुरे मतुरे हैने याको याको लुगवा फटवा फोहराइली ददराइली हसइ । य फोहराइली ददराइली लुगवा सरसफाइ करके तहिया मन्सावहाँ साबुन लगाके झक झकौवा बनके, साफा बनाके हसे पेहरसइ सबह । सबुनक इहे काम हलइ ।